जुस एभी मानो की में बकरा रा काटी तो हौं। एस चौं की जो मोशो होन सो काफी टाइम लग चाहिए चोली। तो सबसे अगे तो हौं तेतकी खल कोरदा ता गाड़ी तेतके बाद ओलोग ओलोग पीक कोरदा भनि। अर तेतकी अनाध पोती फेर कयी धेन्दा ता ओर तेत पंडो कोनिक धुआं चेयी होनो।